Nyamdu mabbe beldum masin, ha nder nyamdu mabbe don, ugali be sukuma wiki. Daga inde nyamdu mai en andi velan masin. himbe lesdi mai yidi nyamdu mai. bedo defina hobbe mabbe be bikkoi mabbe ngam be nyama be nana beldum.